Va ñuꞌu né kuntée ní gutína ñaa kuntéé o ni ngú vitsí porke vītí ne vá tsi dɨɨ kāta tí kuntéé ini tɨ nantuku tɨ ku mi dá ku tína né kueꞌenta é kuntée ne nun kɨtɨ ne porke dɨvɨ ñoo ñeꞌe ne pues ña de váꞌa tɨ ñēe ñaꞌa ña xíni tɨ ñōó sini tɨ́ ne pués ñée ne a ñaꞌa ivñoó niꞌá ne pues í kaitɨni kueꞌen tɨ d kakūdii tɨ a séña deváꞌa ta kutáninan ña deváa ta ntántē kikaꞌ ixi ú ñaꞌa ne kada kui kutantíni a vithí é ne porqe dē īēꞌé kaxéi nuun tɨku miidá gu né puēs tí án ñaá kunténe ūn kɨtɨ tsinga ii kási nantee tɨ́ɨn tɨ ña un porke tē ñaꞌane ñaꞌadɨvɨ ñáꞌ kōo váꞌa ku mii dá kun ñātɨ́ xi nakaán tu mí katavi nu ītí ina ján ne pues kadá ka ñɨꞌa i mantadó uune pues kdɨñɨ dɨñɨú kañɨꞌé tɨ né nakanakaꞌí nuu tɨ́ ñuꞌu kadáyo kakai ta ta ne tsi nga i dɨvɨ akañɨkākuntéeni ngutina chi kán kaninkun tɨ ñūꞌu nchika e tɨni ngu ne vátsi dɨvɨ kuntée ni tɨnañūkun tɨ ukaa nakūntítsi de téveneꞌe diꞌna ná tɨ na kūntítsi tu ne íi kueꞌēn tɨ ne íkānade tóꞌo tɨ ño.